واحد النهار، كانت واحد العاصفة مجهدة بزاف، هاد العاصفة جرات معها واحد الباطو كبير من وسط البحر حتى لشاطئ، هاد الباطو كان كخلع وتاوحد مقدر يقرب ليه ولا يمشي جيهتو، إلا واحد الولد لكان معروف عليه عزيز عليه المغامرة، وعزيز عليه <hesitation> إكتاشف، ملي الولد بدا كقرب الباطو ، بدا كسمع واحد الأصوات غريبة و أصوات كتخلع، هو يرجع فحالاتو مقدرش يكمل